Misy karazany telo ñy frômazy: -Misy ñy frômazy mahery. ñy tsirony somary masira no mañitsy. -Misy ñy frômazy malemilemy, somary masira ñy tsirony. -Misy koa ñy frômazy. mifangaro na masira.